عاد لو تخيرني أجول لك أفظل أكون بروحي ليه؟ لأني إذا كنت بروحي أجدر أفكر براحة وأخطط كيف أتصرف من غير ما حدا يزعجني، أما إذا كنت مع عدوي بيكون الوظع كله مشاكل وتوتر، ولا يمكن نتعاون بالعكس كل واحد بيكون ضد التاني وما بنوصل لأي مكان، فالأفظل الوحدة على الهم والمشاكل.